Azafady e raha fa sy kinihako anie lay le nahavoatondraka kafe anao igny! _x000D_ Ino arô azoko atao? _x000D_ Sasako i chemisenao sa hoe omeako vola raha anao de anao my raha magnasa agnanjy fa zaho io somary mekameka de sy tafanasa an'igny koa zah sy.